<hesitation> اعتقد إنه أفضل شي للإحتفال بعيد <hesitation> ميلادي هي حفلة وايد صغيرة تضم فقط الأشخاص المقربين لإلي، أهلي و ربعي و بس. ما ابي أنا بهرجة و ما بي زحام ما بي ما- ما يعجبني هاي الشغلات الشخصية أنا. تعجبني البساطة والهدوء، و الناس المحببة للقلب.